नम्बर ये खायच्यात मंशयांग योङ जाये नल्यार काइट तुमका कल्पचा न्हा। जशे शंभर, दोशी, तिमाही, चारशी, पात्शी, साह्शी, साठ्शी, आठ्शी, नव्शी, एक हजार।